È fèlaa <noise> mɔnɔŋ jɔʋŋ maŋ kpɛ̀nɛ̀ŋ e kpooɛ̀, maŋ kà jɔùŋ wii jɛ̀wɛ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ kpooɛ̀, jɔùŋ nyaŋ bà nyiŋ, gɔ̀ɔ̀yɛ gbiŋ fè nyiìŋ, àŋ yaà waasu aŋ nyimààŋ nyuùŋ nìaŋ nyiŋ, aŋ fè ɓɛɛ ɓɛ̀nɛ̀ŋ e ɗèwè kìì aŋ faniŋ nyiŋ nyȧŋ gbòà kɔɔ. Felaa, sèèùm nɔ̀ŋ nyuùŋ ɓèmè jɔùŋ, mùŋ yɛmɛ̀ jɔùŋ, sɔɔ̀ nyɛ̀iŋ tìyèe naŋ nɔ̀ŋ ɓɛ̀ guùŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ e tùwouŋ nɛ̀, e kpèèuŋ nɛ̀, aŋ jɔùŋ nyaŋ bà nyiŋ. Aŋ jɔùŋ nyaŋ bà nyiŋ àŋ yaà nɔŋ jawaì, àŋ yaȧ nɔŋ aŋ jɔùŋ, wèè maŋ pààwà nɛɛnɛŋ, àŋ haì nɔŋ aŋ dìɛ̀ŋ nyùnɔɔ̀ŋ yè wɛɛ̀ aŋ mààŋ, kànà jawaà yàa nyiŋ gbìlà sùà nɛɛnɛŋ sìwè. Felaa sèè manaŋ jɔùŋ, nyɛ̀iŋ jɔùŋ wii maŋ kà jɔùŋ wii jɛ̀wɛ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ kpoouŋ nɛɛ̀ŋ, kɛ̀ màŋ nyìmàŋ kiìŋ wò jɔùŋ wo, ɓɔ̀ùm ɓemè nɔŋ jɔùŋ fòfooùm manaŋ jɔùŋ nyɛ̀iŋ tìyèe naŋ jɛi.